Ny handaniako fotoana angamba amin'izay fotoana izay mety hoe manisa ny kintana izay tazako avy eny, rehefa ohatra ka tsy vitako izay, rehefa leo be an'izay aho dia mety hoe mamoron-kira indray mba hahatsiarovako ny fandalovako teny